<hesitation> omanga ino hombola ne, onga omuntu wutshi kutya oto vulu, owala okuhombola payife, otandi popi ne kombinga haamati, ondili kombinga haamati payife. ngele omuntu gomulumentu owa pumbwa oku tala kutya omukadhona nguno okuli naana ngiini lela, owuna oku kala nahe ethimbo omanga ino tokola okumu hombola, ongashi aakulu yonale yatilee <hesitation> ito vulu oku hombola omukadhona kena eempando, ngoka keshi omukadhona gokuhombola, omumati okwa pumbwa oku kala ta tala ngele omukadhona okuna ngaa eempando mboli nenge kenatsha, ngeenge okunatsha oto vulu okumuhombola, ashike ngele kenatsha muuyuni wo nale ka kwali haku hombolwa omukadhona kenatsha eempando, otshiima otshikwawo itshewe apumbwa oku tala komukadhona, omikalo dhomukadhona, omukadhona pamwe aakadhona itshewe mbeya haya ilanditha, nenge omukadhona hanu itshewe omakaya, he ta tala ngaa ngeenge omukadhona ngono, ngeenge omukadhona ngoka ota vulu ngaa oku tekula uunona wandje nge ndili nawo, nenge ota vulu ngaa oku kala yena ekwatathano pamwe naa negumbo yandje, opo a hombole Omanga <noise> kombinga yomukdhona, oha tala ngaa nomulumentu nguka, oha kala ngaa nomulumentu ethimbo eleka manga ina iteela kutya naya hombole, ta tala ngaa kutya ngele tate nguka okwa pay oheeta mo ngaa tsha megumbo nenge oha kanwa ike omalovu ge, ngeenge napamwe oha kwatha ngaa megumbo, ngano ota vulu okutya eeye natu hombole, maala ngele ihaya kwata thana, shaa ike omusamane a pay po pokati kawo opena nale eentamanana, aye omukadhona naye itati kutya natu hombole, mpono kapuna ohombo, <noise> omukadhona oha tala itshewe ko- ko- ko komutangi nguka ngele okuna ngaa omikalo, pamwe omumati ohatuku aantu nenge ohe ngaa goku kala talu molukandaa, notsho notsho.